Sapi ra ni sisia ra ata wida tuku, tura fasa manuk a ira taroka nai ria masingat mo loka labai ku fas nugu ikan a, mole ku fas daging sapi ra boluk te ni harga ra ata wida.